मेथे लगदू की पैंगुइन थै पक्षी मने जाणू चैणू चा। किले की वेक पंख भी हूदन। और जैक पःख हूदन ऊ पक्षी मने जांदू। जू पेंगुइन चा वा कठोर खोल वाला अंडा भी दिंदी। य गर्म खून वाली. भी हूदन।